नालियु साफ लान्नो तरीके ईद ता बेकिंग सोडा रंग सीरका मिश्रण शेशे, दो नीश शुम दो घन्टो होने ताम गयाच। दो नीपी होदो चु बोक ती रंग साफ लान ग्याच, दो नाली साफ हाचेद, मानीमा ईद नाली कलीनर ली नीजया। होदोस ली नीली ओबल साफ हाचो। दो नीपी नालियू जांच ली लान ग्याच, इपा छोग ता फसेसे ली नीच, दो होदो साफ लान लान दो नाली साफ हाचेद। होदोस ली मा हाचीमा दो पलमबरू या साहायता कर्मचारियू आर्यार्या दो होदोस साफ लानतो नाली।